U ama este axni no tanu enero keste kues tina kgawiwiku febrero mayo kuese tse no kawants talakamintsa tina chichinin tataxtumananch no este mariposas pakx animales ta taxtuyacha latia tu paklh xanat lu kalilakgatit tawan lu tse tamakgkatsi taxtux na tlawan lu na lakgatiy chichini tina tliwakg xa chichini pero pues nalipin mi sombrilla pe lhalh nuntsa noxa tamakgatsi lu tsen tamagkatsi axni titaxtukan chichini kalaktsin espun chintawan ta takilhi chono este mimpara no junio julio agosto pus uno lakgtsimparay tsatsa ka amakgotsa putim tux tataxtunitanch xanat taskajkgolh lanka arboles chono tamimpara no noviembre dicie octubre no noviembre diciembre kakgawiwiwan no Min sayin lhax lhaxlitamkgxtakg sayin akgche diciembre tu tanuyach kakgawiwiwan min sayin tini lakaminacha chichini amparayacha mimpara sayin kakgawiw noxa axni diciembre lakatim ekiti kilani lha wanikan kakatsalan kakarro xa kanitaw axni tawakay nak sipi kakawiwixnin chipa tsa taktanichi hielo tamkgkatsi porque lanka sipi lha natawakaniy talhman tawakay chipa tsa chipat akgapu tasiyu porque tataktayach nip este puklhni taktayach ka kgawiwixnin wan no xa ants tina noxa na titipinap jal lunuts katimakgkats kakgawiw pelu chejkuwani antsa xa nak kakatsalan wnikan kalilakgatit na tsamalhi lha lha kuanima tina pueblo noxa na u antsa tataan hermanos taan ta evengelizarla taan nalutse tsama tsama pueblo uno xa tu wakan atsa.